Ema e'u puruna agonana emai, a'anana, e'u nana ava'vaiava a'anana, e'u urana a'a e'u vakuda ama isa'aonanai, ama gana goeu'da ama mai'ainida boroma'da, isu ama aku, manu manuda, ama mai'ai vi'da ama maiai, ama akinida, goaeu'da ama mai'ai nida ema mai e'u rumanai, imamia a'a avi'vi- avi'vina ama boenia, ema mai, e'u pururna agonana, ema isana, ema viora, goaeda aenai aenai gemamai aida'uda, aua'uda ama boenida ema'mai a'a e'u puruna agonana. Ima va'vaia, ama vakuda abaunai a'anana a'adina ama, goaeuda boudadai gema mai, ama varinida ama mai, e'u rumanai, ama koredia gava ama nobo'oai, kauda boudadai, gemamai a'a e'u puruna agonana a'anana ima raau ainia gema nobo'o aimia nana ero a'anana gavada ama gava pou'pou, <noise> ama kore, gema ani, gema inu, gema nobo'o gema adi'adi gemaka a'anana iada imadada aodadai ema a'agavana a'a a'aenana ama'abia a'anana nonoa nana abaunai e'u punina agonana, ama ra'auainia, a'a vakuna ama abia a'anana, e'u ganuda ama vavaida inokai ama goae'uda ama va'naudia a'anana, e'u inivina arasiava a'anana e'u gavana, a'anana ama vavaia a'anana a'anana goae'uda irau'korikori ama nai'ainida a'a. A'aena ama'maiainia, e'u nobo'oda ema vavaida ema rari, ima ra'au ema gana emaga emaga a'a e'u puruna agonana ema ga ema ve'o inokai, kauda goae'uda gava a'adina, rorida ama abidia ama uganidia, ama ganaidida kaka'kaka eda eno'da abudada amo koredia, eda miada abuda ama ruidia ama ero'vairo ama mai eru rumanai ama ia, a'a e'u inivina a'anana arasiava, a'a e'u puruna agonana a'anana a'adi vavaina ama vavaia goaeuda abadadai. Ao'dada ama vara'audia, nana ero aouna gema varau'au a'ana e'u inivina a'anana, gereanana arasiava, a'avavainai ema puru akava, e'aena a'adina ema a'a inivina a'a amiaroava arasiaroava a'anana ama vavaia, goae'uda ama maiainida gema ra'au boubou ima ra'au boubou, inok ama gana, ama koredia akava a'a inivina a'anana aounai egae roava a'adina e'u'rana. E'u puruna agonana a'anana, a'adina ama vavaia kori'kori. Ami'ara roava a'a e'u inivina arasiaroava ounanai ana, ara'roava a'anana, inivi, ainivi gaga'gaga roava a'anana vavaina ema puru nana abaunai, a'anana a'adina amaka, goae'uda ama maiainidia a'avavaina ama vavaia aka e'u inivinai a'anana a'adina akava.